Coffal! ndeffuuji tati woni hen: ana waawi duppeede; ana waawi deffeede; ana waawi wañeede. Ɗii nii woni ɗi neɗɗo anndi banngal ndefu muuɗun, ndefu cofal. Kaa, ana waawi taweede ndefuuji goɗɗi ana ton ɗi neɗɗo anndaa. Sabi ɓii aadama ko anduɗaa tan mbaawɗaa sifaade.